Gitara tiako hianaragna satria <hesitation> hafa sy zany ianao <hesitation> mitegno anle le feoana gitara par rapport ny amina piano, sady efa marobe koa ny olona ma-mahay piano de karaha sy de tiako loatra de aleoko zany gitara.